Posiꞌa nēé kɨ̄tɨ iñai kayéinēé ne kɨ̄tɨ nákaꞌan ña dɨvɨ lá nɨɨ naꞌnu ján kɨtɨ nakaꞌan ñatɨ̄ꞌɨ kûꞌún a vi kɨtɨ xikán kaika tɨꞌnévi ni kɨ̄tɨ nákaꞌan ña sangūnchín vi sangunchin ne neé kayaí tu ci nɨñɨ tanɨñɨ kɨtɨ ngoo veꞌá kuxí nō ne atína n né o dɨvɨ ɨ dontɨkɨn no veꞌon burrú ngo vi o ɨn dɨvɨ ntīꞌú ngo vi da ñoó ka kɨtɨ ne chɨ a kañai tɨ́ nɨñɨ tɨnévi.